Sri lanka dado toko dado lila hoti hod ishian hod gudio hama hod amtan wo at bisan adhu kas dabd bisan danfe mal bisan sun irra qote egte ilalt bisasun hod gudio hama hod danfa inama ach kubetine laf gudio hama kas kubeta amine kaban ufit toche akasin kubet